פי יום מן אלאיאם וחד אלוליד סע’יר כיכאן חארג כידור פי אלע’אבה, ו ידוז מן חד וחד אלשג’רה סמעה אלאצوات, סמעה כתהדר, ו הוא ריח חדהא, בקא כיתצנת ליהא, בקאת כתעאוד ליה אלקצץ, קצץ דיאל האדאכ אלוקת לי כאנת תעש שא פאת, תמא, מאאת אלסנין, ו עג’בוהאדוק אלקצץ ו עאש מעאהום, ו משא לדהרהום, ו מא קאל לתא ואחד, רג’ע רד ליה בגא יסמע אלקצה, לקא..